Ny fomba fanahiva smofia izañy potipotehy ny voankazo iñy da kapoha miaraky iaorta no tsy mana miksera teña. Fa añao mana miksera da ahia anaty miksera avao voankazo sy iaorta da bakeo izy bakeo izy ahiana anaty frizidera avao.